Iyana di zaman iya e, zaman makkukku e, terutama di anak-anak e. Anak dara e, mauni urane, deqni nulle leppeq, deq nulle salai pole teknologi. Iyana diaseng e HP sibawa laptop. Apalagi narekko magguru i ritingkaq makkulia. Mae nae- iyenapa nappai motoq, HPni nasappaq, eloq naita. Eloq i matinro, HPna to nasappa doloq eloq naita. Mauni lokka mabbalanca aga-aga, mauni deqna tiq doiq, yang penting engka moi HPna natiq, amannitu. Deqna na masara. Yang penting engkai HPna maccoeq, mulleni nawajaq agaga nelli e. Iyena ananak makkukku e, deq nulle nasalai, yang penting engka moi HPna, tuo ni ro. Narekko lokkai, mauni mabela, mauni macaweq, narekko nallupai HPna, liweq pusingna. Sippadani tau deq nissengnge, deq nisseng aga eloq napogau, mauni magguru, HP to napake. Nasabaq iyaro makkukku e, iyaro tossi seddi <hesitation> liweq parelluna napunnai tauwe. Tania anak biccu, tania anak dara, tapi to matoa e to mappake HP. Nasabaq nako mabelaki laotaq, mullekiq siangkelinga kareba, pakkogani siba- <hesitation> mabbagi informasi, diisseng i aga-aga tu kareba baru e, hap- di HP makiq mitai naulle makiq siita tau mabela e.